Ny nahy zen̈y tiàko aleoko feky man̈ano vôiazy maharitra a- aman-taon̈on’iny ai. Ohatrin’ny hoe taon̈a araiky an̈ao an̈y man̈ano vôiazy de maharitraritra ela an̈ao vô mipody. Fotony amin’in̈y zen̈y mba tsy <hesitation> mba tsy malakilaky fandianan̈a mipody. Fa koa an̈ao araiky fanjava fa koa an̈ao araiky mandeha fanjava araiky mipody bakô mipody kà fanjava araiky, amin’in̈y karà man̈ano raha taitaitry bôka tsy de tsara.